<hesitation> injo tradisi nu ri gaukangi sa'genna, nu biasayya ri gaukang ri kamponga <hesitation> pada injo mae antama ri balla, njo punna <hesitation> lantama ri balla ki a'roa-roa ki injo <hesitation> bara jamakki dikeo ngase injo mae bijayya riballa a a'bere jama', <hesitation> injo punna antama riballa ki injo nu lohe to' injo ri passadia injo, pada injo mae loka, injo lokayya injo nu lohe to buangang na injo rie intu loka la'bu, loka pulu' <hesitation> loka jangang-jangang, loka lompo, pada injo mae todo' kaluku, kaluku lolo injo mae ri passadia kaluku toa <hesitation> injo mae punna assalamaki <hesitation> ri keo' ngase injo taua injo nu rampi balla a injo mae riballa a a'bere jama', a nganre-nganre, <hesitation> <hesitation> injo ka punna antama ri balla ki anre to injo sambarang, keo' to ki injo mae tau <hesitation> mae ri balla a'baca-baca nu maccayya injo mae sanro-sanroa injo kunjo mae ri balla a'baca-baca maing injo a'baca-baca injo ri assi-asiki injo balla a injo <hesitation> anu injo ri assi-assiki make anu berasa <hesitation> berasa injo berasaaa-berasa <hesitation> anua putea